Kimwe, Bibiri, Bishatu, Bina, Taano, Kaaga, Shanju, Naana, Mwenda, Ikumi, Kuminakimwe, Kuminabiiri, Kuminabishatu, Kuminabina, Kuminabitaano, Kuminamukaaga, Kuminamushanju, Kuminamunaana, Kuminamwenda, Makumyabiri, Abirinakimwe, Abirinabibiri, Abirinabishatu, Abirinabina, Abirinabitaano, Abirinamukaaga, Abirinamushanju, Abirinabuna, Abirinamwenda, Makumyashatu, Ashatunakimwe, Ashatunabibiri, Ashatunabishatu, Ashatunabina, Ashatunabitaano, Ashatunamukaaga, Ashatunamushanju, Ashatunamunaana, Ashatunamwenda, Makumyana, Ananakimwe, Ananabiiri, Ananabishatu, Ananabina, Ananabitaano, Ananamukaaga, Ananamushanju, Ananamunaana, Ananamwenda, Makumyataano, Atanonakimwe, Ataanonabibiri Ataanonabishatu, Ataano, Ataanonabina, Ataanonabitaano, Ataanonamukaaga, Ataanonamushanju, Ataanonamunaana, Ataanonamwenda, Nkaaga, Nkaaganakimwe, Nkaaganabibiri, Nkaaganabishatu, Nkaaganabina, Nkaaganabitaano, Nkaaganamukaaga, Nkaagaamushanju, Nkaaganamunaana, Nkaaganamwenda, Nshanju, Nshanjunakimwe, Nshanjunabibiri, Nshanjunabishatu, Nshanjunabina, Nshanjunabitaano, Nshanjunamukaaga, Nshanjunamushanju, Nshanjunamunaana, Nshanjunamwenda, Kinaana, Kinaananakimwe, Kinaananabibiri, Kinaananabishatu, Kinaananabina, Kinaananabitaano, Kinaananamukaaga, Kinaananamunaana, Kinaananamwenda, Kyenda, Kyendaneemwe, Kyendaniibiri, Kyendaniishatu, Kyendaniina, Kyendaniitaano, Kyendanamukaaga, Kyendanamushanju, Kyendanamunaana, Kyendanmwenda <hesitation> Igana. <laughs> Igananemwe, <laughs> Igananiibiri, Igananiishatu, Igananiina, Igananiitaano, Igananamukaaga, Igananamushanju, Igananamunaana, Igananamwenda,